<hesitation> yuña ñaña koñate yuni xadingui kingui koñoti, texati ñayingui yo'ó, nú xa yokidati niun xakañati xhinoti ña diko viko no yuku xakino xakuaó kineno xaka coca hora ña dukante kindeyo denani tayo xhin tité ho kadati kañati xhinó noxai taininá tikiño xa nani ñaña dani yo'o inka inka, kiti yuku hó yu yuté oduya'á ya'á niyuya ihó iin kiti naxa hú iin kiti nu kiti duate nuna tuñati té nguixhi xhixi yano xhixi yano dayakaña yuña dadaka nguena kondakaña yu'ú axeno xani xhite kanoti nguaxakudanro xakutiako undeyu initi noxayi nrida kiti unkani na kó kuño ko nu tuña tuté kaniñati xhiná.